والله اني يعجبني انام من وكت واكعد من وكت بس اني عندي over thinking انه افكر زايد بالليل فما من نوع االكدر انام من وكت دائما انام بالثنتين بالتلاثة واكعد متاخرة ما اكدر ابد شكد حاولت انظم يومي ما كدرت انه اخلي وكت انام من وكت واكعد من وكت